Okeh, munnya binatang nang malam hari keluarnya tu lah yang ulun tahu kelelawar pang. Kenapa jadi kelelawar, nah bahari tu ada pang ulun belajar lah. Kelelawar tu jarnya kada kawa melihat jar. Inya tu amun kada salah pakai, pakai pendengaran mun kada salah. Jadi buhannya tu kada kawa melihat mana- mana. Jadi amunnya siang gin percuma jua ya kalo? Kada kawa melihat. Jadi nya mungkin dasar takdir inya pang lah, malam inya keluarnya. Oleh nya siang guring kaytu nah. Kada tahu jua kenapa disetting kaytu. Nang ngarannya manusia ni kada tahu lah, kenapa kelelawar keluarnya malam? Nah tu, kadeda, kada kawa pang ulun menjawab lah. Karena diulahnya kaytu, kaytu nah. Tapi kada tahu ada teori atau apa segala macam lah. Mun malam tu lawan jua orang- orang guringan lo manusia. Jadi inya nyaman nih, meanui <hesitation> buah. Inya tu makanannya buah lo, napa- napa segala macam, nang di atas- atas. Nya tarabang, habis tu bulik lo, behera nya sambil begantungan tu. Jadi banyak tahinya rajin di belakang rumah tu. Nya kan, apa namanya, malam- malam sudah kadeda kita buru. Lawan jua, inya tu sejenis kaya tikus kaytu leh. Awaknya tu kaya tikus, tapi besayap. Tikus besayap ai istilahnya nih. Tikus tapi besayap. Nah jadi makanannya nang kaya tikus jua tuh. Apa- apa ja kawa dimakan. Tapi yang ulun rajin lihat tu nang kaya biji- bijian tu nah. Biji- bijian kaya buah cemot, buah cemot tu ada rajin dimakaninya jua. Buah napa- napa kah. Pokonya nang ada di parak inya tu dimakaninya. Habis tu ada pulang yang keluar malam selain kelelawar, <hesitation> apa yu? <hesitation> kucing. Kucing <laughs> kucing ni ada jua nang keluar malam rajin, oleh nya siang guring. Nya siang guring di rumah, nya- nya keluar malam tu becari, amunnya lakian lah, amun kucing lakian, inya tu becari bini.lawan jua inya me- memperluas wilayah kekuasaan inya nih si kucing nih. jadi misalnya inya tedapat wadah, diciumnya dahulu. Dihengus- hengusnya dahulu, habis tu dikamihinya. Kamihinya dikit ja tu. Inya menabung kamih- kaminya tu supaya dapat wilayah banyak kaytu nah. Dikaminya dulu, satu. Habis itu pindah lagi ke lain, dikamihinya lagi. Pokoknya nang, inya- inya tu mikirnya amunnya ada bau kamih ku berarti situ tu kekuasaanku jar kucingnya tu. habis tu misalnya kucing lain datang pulang kaytu, sarik inya pulang. Apa ni wadah ku! Kada ni wadah ku, jarnya lah. Bekelahi bededua tuh. Na, harau am kuciak- kuciak sama- sama kuciak tebangun urang nang guring tengah malam. Na, kucing tu gawian. Habis tu kalo, inya amun yang lakian ni jua, be- be- be- becari bini bisa jua jauh inya, tapi kawa ja nya bulik. Asal kada ditutup matanya. Nah misalnya kita manusia membawa kucing, kita tutup matanya buat dalam karung lo, na pindah kita sekitar sepuluh menit perjalanan, nya kada kawa bulik tu. Inya kada melihat ke jalan, matanya tetutup. Misalnya matanya tebuka, kawa nya bulik. Nah itu pang, tapi munnya malam dasar rajin keluar pang kucing tuh. Apakah digawi kada jelas lalu. Habis tu ada jua inya yang ketuju <hesitation> naik ke genteng tu nah malam- malam hari, ke atap rumah. Buluncat, buluncat pulang. <laughs> Kada tahu jua napa fungsinya, menyasahi tikus ada jua, ada yang besasahan lawan bini yang lain. Ada jua nang apa pulang, bekelahi gara- gara kekuasaan tu pulang diambil. Nah, jadi itu pang yang ulun tahu.